إي خليك معي هالحين بعطيك رقم الهاتف اللي بدك تتواصل معه، يلا اكتب وراي زيرو خمستاش زيرو عشرة سبعة تسعة تمإنية زيرو تسعين، هيدي هو الرقم بدك تتواصل معاه بأي واجهت و ‹hesitate › راح يچأوبك.